Tranom-bakoka ty koa zany itahitahiriza raha fa taloha tagny fa manamanan-danja de apetsakinao ao i de ao i voatahiry sady tsisy olo afaky ikitika azy igny de igny koa zany afaka atao koa igny misintona <hesitation> mpivahiny igny, laha ohatry hoe misy mpivahiny <noise> p- avy any ivelany regny zany mandalo eto de afaky mba ndesinao mandehandeha mbô hoe mijery an'igny de mba mahasarika azy igny.